Ko bwana yaddamkai biɗana ko ɓalama ayim, ayim shi ɗire bogo ngo mu bɨla duwon net <hesitation> noshi dɨri mayu bɨla ɗuwon neru, na na bɨn ɗuwon ner yi mu jing kam, ayim a tai shimi, ayim bola woshi ɗireu la ye hiwo, boka bale woshi diure gɨginghu kaye hiwo, amma nanni shimita ko ɗɨkɨm, nenni a tai a ko ɗɨkɨm, ayim kam, an diure net a tai ɗɨkɨm, shikam woduwoi ba kayimai kam aidai duniyai me gabaɗaya mɨn ɗuko, sha mɨn dukui mɨn ɗuko ko ayin ai, ayi mi lwa mɨna lapuja yiki, bakai janjang woi woduwoi nin da lanmai ki wombo tuman ai wombo tum aime to shimi ayinu, shimi ayimi ɗɨm, shimi wombotumai. To shi ɗuko pani mɨɓanje mɨ mɨn laki me mu mu shi bala cewa, anyim an ɗiriwo kan woshi ya ɓalamɨ gwanghu, woshiya jireu, amma ayim kam, lallai sheku ɗiure woduwoi, ate diure net, ate diure gɨngɨng, ate ɗiu, dai akowamai koro shi kam, ɓalama ayim kam to la deren, la biɗa mamai mɨ ka biɗai <hesitation> shi puroguru kam ya duniya kɨm lahirai me gaba ɗaya ayimu ɓalama ayimime, bɨla mɨn kang net mani ani, bakai kɨn shi, kai kɨn wo duwoi, ba kai kɨn shiu ka ɗuwoko wakai kɨn shin, ama lapyoi mɨn ɓalmai ɓanu kaye mɨra kai lap ɗuko ma kowo, kaye mɨra ai ko ayimi ai, ba kai lawau ai aka wai woduwoyin, kuma shi ɗinre neri me dama aka ɗiurɨ mai dɨm baka wai wuyi shimi, dɨm baka wai shire ayimi, shire ayimime ata ɓongo, shire ayimi ato ɓongo net, ata bongo ato wawo woduwoi, ato wawo mɨna, ato wa wo gabi, ato wawo wom net, ato komi da komi ato wawo, shirekam, to amma ba puroguru ba yadde dɨm la daren mongo kɨn puroguru ɗɨm, kai ɗɨm aka ɗiure nime mu, kɨn wom kai wa kɨn wa kɨn ayimi, kaima aka ɓoni net kɨn mu, shima an kan net mani kaima aka kang net mani an əamowo an tar anyiwo farim ciki au ɓalmai a kang ner mani, ko ɓalama woi shire ayimi sheji, to ɓalama ayimi wutau monda ɗɨkɨm. To koda ka ɓala bɨla mɨnye bala ko ayimi ato <hesitation> ɗɨnga ɗɨnghai, wani ɗɨngha ɗɨnghan wai bala ayim bata bau ɗingan ai, shire ayim ato ni nimmowo, bakata goro balama ma anyim kam ata nimmowo, boko wai ata nimmowo, baka wai at jali mawo. baka woi ata ɗɨm wu mowo la wuyo, nuyoi mi na ɓalai? Ata ata ɗɨm duk murwo ma, to quna ba pnroguru ba yadde, kai kɨn matsalama control ma kokobwa mongo, wili wili mɨn ɓale kɨn bo dera, sai bono bale kokokwa na dabe kɨn bo hausa, ama wai wiliwili, kai kɨn wiliwili ma kowo, aka ɗɨm nime boyi shnmi. to nime boyi shimi ɗɨm, kɨm ayini dtm kai mum. Shi kɨn tumani amw, shi shen mani, shen man ɗang, man ɗang, kai mɨ kai gɨn shi, shen mango ɗangi, man ɗɨm shigɨn shen man ɗong to saboda haka puroguru bo yadde da balami kai bidoma bime, to shmi kɨrau ɓala ma ana ɗɨm ɓalwo ko ɓalama nan na bɨna. Bishiom lakei lakei kam puroguru ayimu woduwa la duniyo dɨkɨm. amma laduniya ɗɨkm kɨda woma arɨwu wa munin ai wokai yaya wom arɨwu ai ama shi jundawo, kayo ayin shi jundawo, nakai ya aimu shi j jinaawo to ɗuko ma duniya ken, mo men laki saboda haka, shire ayim kam ata dɨn ko mi lome ato yiwo woduwoi, wom wakai ya sanman maniu, ata ɗim yiwo, shire ayimi, to ayim kam she ɗibirɨmai, kɨda har shi puroguru ma aye ɓala ko ayimime lakei ayim ata ɗɨm nimmowo, ata ɗɨm jalimowo, ata ɗɨmwa ama ɗɨm bo woyepa, kai mɨ kai ya jinda ayimi me, bo kaiya jnuda ayimiyu to woi bɨmbɨɨ nin an damwawou, aka ɗɨm ye woma aka yimai dai aka yimai ɗim <hesitation> aka yimai ɗɨm la la darejama ɗuko mongo, ko kai talaka, ko kai kɨm murki, ko kai wakai kɨn mulkiu ko kai kɨn ɗinga ɗinga aka ɗɨm ɗuko la duniyai me kai wakai jnida ayim mu, ama boko wai ayimi ai aka kurmayu ai, boka wai ayimi aka kur mayu <hesitation> shi ɗuko duniya boko wai ayimi ɗɨm nimmowo, bokai wai ma aka ɗɨm duko won jali mowo aka ɗuko deidei lan mu jung, puroguru she juidawo, ki yaddam she judana ayimi, haka puroguru shimi she jindawo, wai puroguru ata gashimowo ai Ai boma ayimi ai binye, kai ɗim ka wai ayimi, abinye to sabo puroguru bɨla ye bɨla gashe jinda ayim bɨla yen perer kowo, shire ayimi at ɗɨm bongo wom aka yimai dai, bakawai, at ɗiure bo gongowo polo ki <hesitation> wai ki auduga, shire kam baka ware ataonimgo bo gongono, ato nime bo gongome ma, kɨda mi, kɨda ka wai ayim, baka wai ayimi, ata nime, ak kai kang kai yinge wai ki kayiu, la dukomongo la duniya me, kai yinge wai ki kayinu, saboda haka, shi shire ayimi ata ɗɨm nimmowo ki yaddam na ɓa ɓala banu ko ɗuko ma wai ayim, ata jalimono at nimmowo, ana dɨm mu mu shigɨn mati wihi bokoi, ba kai gɨn ayimuna aka ɗuko kai kɨn ayimma aka duko, pwoguru dai she jnuda mai, kɨda mɨraime na ɓalwa ɓanu kɨda woi na wa mɨra la balai shimu, ka ɓalama ayim kaiya, ɓalama ayim dole, ata ɗuko la gongowo kai jinda ayimi kiɗe kiɗe, kawai gimi ɗɨm to aka bin yadda mɨ aka yimai kɨn shireu, wakai na mɨrau, wakai na komi aka ɗuko janjang. Ata jalimono, ba wai ɗɨm bakaina nime towo kai gɨn wili mɨ gwang, to aka ɗɨn at ɗɨm nimmowo har ka duwoko mujung mwa bambram lali har kɨ ɗuwoku kɨn apomai, aka wai sheriyan aka wai kwaragim aka wai ɗinga ɗinga woyi aka dape miyapa bodanda mongo kɨda ayimi sheji, shire ayimi dama shire, shire na walshi momu ɓanje la duniyai me mɨn mu nin na dam mowou, kai gɨn shi aka atmai ka bɨn woma aka yiman, kaye kara wom ata an nimmwo, kɨn abo mongo, kaye ɓabma karatu kɨn abo mongo, ak ɓowa goko ma <hesitation> ilimi magu kaye kmi da komi kɨn wuni aka wai kogoma ayi sheji, ama bale kawai ayimi ka wai, ka war ayim anya aka kana tunai anya ko kaye ɗɨnga gɨnshi, kaye ɗɨnga, to banje banje ato wu mowo la lushu, to bala ayim she ɗɨkɨm, kiyaddam kaya koi ayimi ai shire shire na jalɨmanu ai <hesitation> shire na jalɨmamu.

Bokai warau ma kai ko ɗuko sharap ma kundi mongo anya, kai lafiy mongo, kai kɨn toro kai kɨn mɨra, kai ye woma kowo, ai ɗuko duniyai damu woi dɨm kɨn ayimu ai ayimi ai dɨm boko labi, dɨm boko labi, saboda haka bɨla, bishimi bishim ana ɓal mai puroguru gashe ayim kam, ayim kam she nime boi, sha allahu she nime boi, kiyada am puroguri shi ya ɓala ko ayim, ayim ata wumowo ko go, ayim ata ɗiurnwo woma aka gala la la wati, ayim ata nimmowo aka ga la farin ciki ma wutau ma aljanna mongo to dai shimi ayim she ye kishimi saboda haka ba, bishimi ko ana timma ko shimi ko dashike, banje kai mɨn balai me mɨn bako minti gum